اول کچالو پاک او پوست کړه. بیا یې ټوټه ټوټه کړه. یوه دیګ کې یې واچوه او اوبه ور واچوه. یو څه مالګه هم ور واچوه. دیګ په اور کښیږده او سر يې خلاص پرېږده. شاوخوا شل دقیقې وخت نیسي چې کچالو نرم شي. که نرم شول، دیګ لرې کړه او کچالو تیار دي.